Ne fɔ̃ kpoa, eɖo la lesi, le lesia, ne egbɔ va edza ɖu nua, eɖo la gba klɔ asi. Ya klɔ asi, eklɔe ku aɖia, ya kpatsa lɔ, atrɔ tsɔ ɖu nua, ne ɖu nua vɔa, ya gba klɔe ku aɖi agba kpatsa lɔ. Ye to, ye ele wɔ asi nana be nuwo kaka alo mele na asi o, ye le yi, ya teŋ va yi tsu ga atsɔ ƒle nuwo, aɖe ada lɔ ga be numɔwo me kaka, ne egbɔ va trolo kpoa, eɖola gba do omotsi, ne mekpɔ javel o tsã, ado omo tsi viɖe kpoa aklɔ asi, keŋkeŋ kpoa akpasae. Kpoa ne eɖo xɔ me ne eva yi tsɔ nuɖea, eteŋ tsɔ nugbɔ nɔwo etsɔ ɖu ye o, agba ya, desize ya, anya be ye kɔ dɔleleawo ŋgbe tsaƒe trɔ va ɖo enuwoawo gbɔ. Kpoa ne ye va tsɔ nu nenema tɔwo ɖua, ya nɔ nyuiɖe. Vɔ ne nyebe egbɔ kpo edogo ɖeviwo wo le nu ɖum kpoa, wòtsã ekɔ alɔ kpo tsɔ ƒo ɖe eme dzoa, eƒa dɔlele ɖe xɔa me, xɔa ŋtɔ me kpata, wò tsã ye kɔe tsɔ de nu me zã, wò ŋtɔ tsã exɔ keŋgbɔ, vɔ eyi ne etsɔ alɔ de emea, egba trɔ na ɖeviawo tsã. Ena wo dɔlele da ɖi voa wo ŋtɔ mele nyanya mɔ. Mìa keŋkeŋ mì le ɖui viɖe viɖe viɖe viɖe ma kakaaa ava ɖo gaɖeme ne ava nya kpoa, edɔa, egbã ɖe exɔa me keŋkeŋ. Fi yi ne menya nɛa, ye ma